Mi ades parlu ël piemuntes përché al e ën dialetto dë belesì ëndua chë stun mi e cuindi a m'pias parlelu përché tante persun-e a lu parlu pa pi, ma tante persun-e a lu parlu ancura, però vöi manten-i la tradisiun e cuindi vöi pa ch'a s'perda